Midon laara waya am haa nyande kasata nde temmere haa nyalande midon yaaba nde temerre soo haa asaweere tomi hawri dun nangan midon yaaba nde temerre jweedidi.